Nôrmala antsika hoe andeha hanjanaka planety hafa, ah tsy nôrmaly izy aminahy satria o natoa tsika natao tambonin'ny tany antsika nipetrak fô tsy nalefa tagny de eto zany mety amintsika, tokony kolokolointsika zany ny eto mba ho ahela antsika miaigna eto ambonin'ny tany de tanintsika toko mbo ho ela tsy ho simba.